nyt on yhdeksästoista kesäkuuta tuhat yhdeksänsataa kuusikymmentä viisi ja olemme täällä Sotkamon Yli-Sotkamon Heinämäessä Tässä pöydän ääressä on vanhaisäntä
nyt on justiinsa se se osoite hyvä
niin tässä pöydän ääressä on vanhaisäntä Tuomas Oskari Korhonen joka on syntynyt kymmenentenä lokakuuta tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä kolme tällä samalla paikalla siis Yli-Sotkamon Heinämäessä jossa hän on elänyt koko ikänsä no melko paljonhan se teidän iällä on muuttunut kuitenkin tämänkin vaaran asutus
on
kuinka monta taloa tässä onkaan nyt
näitä on tuota kun se meidän isä oli semmoinen se se tuota osti tuosta tuon talon siitä hävisi aina ne matkalaiset ja sitten se yhdistettiin se sanotaan se se miksikä se sanotaan joka jakaa taloja niin insinööri insinöörihän se on se sanoi jotta tästä ei muuten tule nämä pitää yhdistää ja sitten teidän neljän kesken jaetaan yhdistetään että kyllä hän hakee se oli semmoinen - vaan minulle hyvin tuttava minä sota-aikana hänelle puhuin jotta miten siinä tulee sanoi jotta niin siitä hyvä tulee jotta kyllä hän hoitaa ne asiat jotta käy hänen luonaan jos mitä sattuu puuttumaan jotta minä tiedän vanhempana eläjänä
Tässä vain kaksi taloa oli silloin alunperin
mm tuossa oli talo se on sitten tuo uusittu se oli niitä vanhoja hirsitaloja niitä nokisia niin se nuo nuo on samalla lailla tehnyt ne poltti kanssa ja tekivät lautatalon ja menneenä talvena poltettiin me se iso talo tuli vain se joka mursi se mikä sillä mopo mikä se on se joka sahaa se
Moottorisaha
niin mies tuli ja ei muuta kuin lähti sieltä ylhäältä noin ja paineli siltaan asti ja kappaleiksi
no se kai kävi joutuin
no joutuin ja tuonne toinen mies -- völjäsi vähän jotta ei ole edessä se niille sahurille ne pölkyt nuori mies meillä niin se syyti etemmä ja sillä keinoin se lähti menemään ja kappaleiksi pantiin ja pinoon ja siitä särjettiin pilkkeenä minäkin jaksoin silloin alkutalvesta vaan sitten tuli tuommoinen ei anna kirvestä pidellä
Mikä siihen oikein tuli siihen käteen
ei mikään kun semmoiseksi - siinä on semmoinen
Jännekö meni
jänne jänne teki kummastakin on se ei anna nyt pidellä kovaa - pitää olla kinnas jos vähänkin hommaa vaikka vihtaa katkaisee niin pitää olla niin mennyt huonoksi semmoiseksi sitä menee kun
no oliko tässä savupirtit kun alatte ruveta muistamaan tässä Heinämäessä
ei ole ollut meillä semmoista ei sitä ollut se oli oikein oikein uuni se oli ei ole ollut minä olen nähnyt jossakin syrjässä semmoisen pirtin tuolla Pieneksikyläksi sanotaan tästä tuonne on sinne joku kymmenisen kilometriä siellä minä näin ensimmäisen semmoinen joka savu tuli sisään ja se maalasi itsensä ihan - kiiltomusta oli se pirtti laipio ensinnäkin se oli hullun näköinen näky ensinnä kun meillä ei ollut semmoista se oli kyllä ihan kiiltävän musta niin kuin papin takki
no sitähän ihan ihmeissään katsoi aluksi
no vähäsen aikaa se oli minun tuota niin nuoruusaikaa että minä olin viikkokoulussa toisessa talossa kortteeria niin kun sitä puhuttiin niin minä sanoin sille talon isännälle kun se oli vanha mies jo minä sanoin jotta lähdetäänhän siellä käymään sanoi jotta vaan sitä lähdetään se oli syksyä ja siinä se pyysi lintuja liskulla silloin sai vielä pyytää ja sitä lähdetään ja samalla käydään liskulla silloin ei keitetty - vielä kahvia kylään jos meni ei mitään vähäsen aikaa istuttiin ja minä katselin ja sanoin jotta siitä nähden tästä joudetaan jotta minä olen nähnyt tämän jo jo ennenkin vähäsen vaan en näin komeaa ole nähnyt laipiota olevan talossa se oli komean näköinen se kun kiilteli musta kun ei ollut muuta minä nähnyt minä se oli siinä minä olin seitsenvuotias silloin
oliko siinä muuta erikoista siinä savupirtissä kuin se musta laipio
no ei siinä sen paremmin se se oli se kun se hoidetaan semmoisella räppänällä että sitä sieltä milloin tahdotaan jotta ei savua ja milloin tahdotaan savua niin siinä se hoidettiin sillä siinä oli pitkä varsi niin minä vähän kopauttelin huima kun olin en tiennyt että mikä se on tämä saikara kun se lattiaan otti kiinni niin se tuota sanoi se minun kaveri niin jotta ei sitä saa potkaista se silloin tuolta tuo aukeaa tämä luukku ja se - minähän kyllä tottelin kun se oli minun kortteeritalon isäntä semmoinen vanha kyllä oli vaan se oli muuten mukava sinne laittoivat minun kortteeria viikkokoulussa - ja silloin siihen aikaan oli vaan mikä sen sukunimi oli se oli Härmä oli sukuisin kyllä viikkokoulun opettaja vaan en sitä - en sitä ristintänimeä en muista vaan Härmä se oli ja vielä pojan viikarit sanoivat niin että onko Härmä tärmässään vai siinä oli jatkoakin vielä opettajaa sillä keinoin alkoivat ruojat ne niin jotka oli vähän vanhempia jo semmoisia riettaitahan ne on poikaset
niin mitä ne sanoi
niin jotta onko Härmä tärmässään vai rupiperse ruihnassaan semmoisenkin vielä sanoivat ruojat eihän ne nyt aivan ilmi vaan kyllä kai se mahtoi kuullakin se oli hyväkuuloinen kun ne pääsi irti siitä tuvasta missä istuttiin ei sitä eri huone se piti olla ei siitä pirttiin ei se suvainnut siinähän on pirtissä talossa niin siinähän on käyjää ei siitä - kouluhuoneeksi ole sitä oltiin siinä omassa hiljaisuudessaan joku nainen kävi asioillaan vaan se luikasi pois heti
Missä se sitä viikkokoulua piti
se on tuolla se tulee niin kuin toiseksi kyläksi se on Kyyhkys-niminen talo oli sen talon nimi oli Kyyhkynen niin sinne asti tuota haalasivat ja ei minulla ollut evästä minä söin talosta ja ne maksoivat sitten kun hakivat minun pois en minä toki olisi osannutkaan kyllä sinne leveä tie on vaan en minä olisi osannut
Sinne pitkä matka oli
on tästä tulee kilometriä tuo se isäntä kyllä suunnilleen muistaisikin kun se on hän on kanssa sieltä päin vaan siitä on vielä taipaleita Tervajärvikin on lienettekö siitä kuullutkaan tuo on kotoisin sieltä syntynytkin Tervajärvelle ja siitä käsin käynyt koulut sotakouluun asti semmoinen on se juttu en minä kyllä tuota kilometrin päälle minä en kyllä tiedä vaan kyllähän sitä nyt tulee sitä ennen hoettiin peninkuorma vaan eihän se ole se mikään nykyajan mittakaan ole
kuinka pitkä se lienee se peninkuorma ollut
- no miten se tuleekaan niin että miten kilometriksi sanottuna niin että neljäkö siinä kilometriä on se ennen ei puhuttukaan kuin semmoisesta vain
no jos oli pienempi matka kuin peninkuorma niin miten ne silloin sanoi
se oli tuota silloin sanottiin neljännes sinne on kaksi neljännestä tuosta näkyy talo niin se se on minun päähän jäänyt ja siinä on semmoinen oli taksa niistä pienemmistä ei sitä ei puolesta kilometristä ei sitä tiedetty mitään ei minun kuuloon ainakaan tiesihän ne viisaammat mahtoi vaan en sitä minä kuullut muuta kuin se neljännes ja tuota kaksi kilometriä sitä hoettiin lähimmäinen talo on
niin mihin taloon tästä oli kaksi neljännestä
tuossa Lemetinvaara Ristijärven tien varressa
Suoraan kaksi neljännestä
niin tästä menee ihan suoraan tie minä muistan siitä kun siinä oli meidän isä oli semmoinen että se tottapa sillä oli moniaita markkoja se osti niitä taloja ja myi aina ja tässä se asui vaan ne oli semmoisia siirtomaita se aina sai tervaruukin siinä kaupassa kun sitten myi edelleen sillä oli tuota päässä muutakin eikä räkää sillä ukolla ei minä ole en minä ole semmoista keksinyt eikä nykyään käykään semmoinen jotta ruveta taloja kyllä kai se käy jolla olisi varoja niin köyhältä ostaisi ja sitten pitäisi takanaan ja myisi taas ja velaksi niin sillä passasi sillä keinoin että se sillä keinoin saattoi tehdä tottapa sillä oli vähäsen rahaa eihän sitä silloin paljon tarvinnutkaan olla rahaa ennen kuin semmoisen pienen maan sai
sehän oli rahalla ihan toinen arvo kuin nykyään
sitä se oli sitä vähällä tuli toimeen mitenkäpä häntä tarvitsee paljon ollakaan kun - Ouluun vietiin tervoja ja suolat tuotiin sieltä ja muuta paljon tarvinnut elot kasvatettiin omassa pellossa paitsi sitten kun tuli nälkäaika niin silloinhan sitä piti kolhia silloin kun minä Iisalmesta kävin jauhoja niin se se valtio antoi - etukäteen lainaksi Sotkamossa tehtiin ne kaavakkeet ja ne kun vei sinne asemalle niin sieltä sanottiin ja ne miehet sanoi niin jotta voi hyvä ihme kun te otatte vähän kun pitää noin paljon takaisin viedä vaikka kymmenen säkkiä minäkin otin vaan ei ne minulle puhunut siitä vähyydestä vaan toisille miehille kun se oli neljä ja viisi säkkiä niillä parhaasta niin sitten ne ajoi kuin ryövärit humalassa kun sen verran kuormaa pantiin vaan meidän piti kulkea hitaammasti kun meillä oli paljon aina yhdellä hevosella
Täältä taisi olla useita rahdinajajia täältä Sotkamostakin
voi hyvä ihme ne oli kun niitä oli silloinkin kun me Kajaanin kautta palattiin niin niitä oli niin paljon jotta ja niillä oli huonot hevoset raukoilla ne sanoivat mene ne oli vihaisia niissä - jossa sai kahvia ja semmoista yötä päivää kun oli kulkijoita ne sanoi jotta ei niillä ole kaikilla oma hevonenkaan jotta ne on ottanut kun ne tuolla keinoin ajaa ne ajoi - ne ei ne rahtimiehet jäi jäljelle eihän niiden semmoiset ja kun kuormaa piti panna niille rahtihevosille niitä oli paljon ja meillä sen verran niin sehän kävi joustavasti ja sitähän on Iisalmen ja Kajaanin välillä niitä mäkiä että hirvittää
Mistä kautta sitä kuljettiin Iisalmen
maantietä
Iisalmesta Kajaaniin
niin palatessa eihän me tohtinut lähteä tuli sitten suntailma niin täältä Loan kautta enää että eihän siellä kestä tietkään kun meillä oli kuormaa eikä siinä rahtimiehiä tällä välillä ollut ne oli Kajaani Iisalmi Kajaani kaikki tuotiin sieltä jauhot kauppiaille ja kaikki painot
Lehtovaaranko vai Mainuan kautta
Mainuan Mainualla käytiin ja tuosta talosta oli isäntä me olimme yhdessä matkassa niin se siellä kai ne oli ryyppinyt siellä pihalla en sitä minä vielä osannut ryypätäkään niin ja siinä se rahtimies varasti siltä isännältä sen viinan voi hyvä ihme vaan siinä porakka tuli heitä oli kaksi yhdestä talosta - kahdella hevosella siinä että kun sinä heitit siihen ja nyt se on varastettu mentiin kahville niin se niin ei älynneet sitä jotta olisi ison pullon pannut pohjalle otin sitä minäkin kyllä vaan minähän jo tiesin sen rosvopesän jo kuulin jo siellä pappilassa oltiin - yötä niin siellä ne selvitti ne miehet jotta semmoisia on tapahtunut paljon niin minä panin jauhojen alle niin eipä varastettukaan enkä minun tarvinnut ryypätä kun minä muille toin
no oliko tuossa matkan varrella muita tuommoisia paikkoja joissa olisi maininneet että siellä niin kuin rosvottiinkin
voi oli joka paikassa se on melkein niin että ne jauhosäkit vei jos oli jotakin hyvää lointa ja semmoista ja siinä eväitä ja muita niin ne oli rahtimiehet kun ne meni sivu ei ne tullut taloon kun näkivät että on meikäläisiä noin paljon tässä talossa eihän ne sopinutkaan kuja oli josta ajettiin niin paljon oli niitä matkustavaisia niin vaan ne siinä seisautti sen verran jotta katselivat jotta mitä sitä on missäkin ja pistivät omaan rekeen semmoisia paljon kuului tapahtuvan
Ne kulkijat varasteli
niin ne rahtimiehet ja eipä sitä tiedä jospa niitä oli niitä samoja ammattimiehiä ja nehän on vielä hullumpia semmoiset vaan ei kuitenkaan ne nyt tuvut tutut luulisi sitä tehneen sitä oli semmoisia porukoihin ruvettiin että useampia hevosia on yhtä matkaa että kuljetaan että toiselta mikä loppuu niin toisella sitä sitä on
ja pitkällä taipaleella sehän on mukavampaa
niinhän se on kun ei niiden passannut olla rahtimiesten matkassa jotka oli hitaita ja niillä hirveät kuormat niin ne tuli hitaasti paitsi siinä mäessä moniaan kerran sattui semmoinen kumma kun täällä kun tuli hallavuosi ja niitä käytettiin niitä myllyssä niitä senaikaisia eloja mitä tuli ja tuota minä panin hevoselle evääksi jotta syö kai se niitä ei se - ei se ruvennut syömään siellä Iisalmen pappilassa kyllä meille annettiin jauhot ja kaikki tavarat ilman oli sanonut se pappi jotta pitää niille antaa ihan kaikki mitä on niin mitä ne syö niin ilman maidosta lähtien annettiin ilman sille yhdelle -
kukahan lie pappina ollut semmoinen
no olen minä muistanut sen minä olen sen kirjan kyllä lukenut vaan en nyt jaksa muistaa oli se kyllä semmoinen vähän ruotsinsekainen
liekö Brofeldt ollut
joo se on justiinsa
Sekö oli niin hyvä pappi
se oli se joku meidän joukosta tiesi jotta se on hänelle tuttu että hän on reissunnut ja siinä tuota sinne vain ehätti että siihen sitä yöksi mennään ja se kun vain näkivät jotta niin monta hevosta tuli niin se tuli isäntärenki sanomaan niin että pienemmille rengeille että vieraiden hevoset pannaan tuonne ja teidän pitää kauran olkia hevosten alle vetää ja niin se poika teki ja sanoi niin jotta - tuosta hakekaa silppuja ja tuosta heiniä ja tehkää apetta ja sitten toi kun alettiin sitä apetta tehdä niin toi semmoisen suuren olihan tämmöinen astia jauhoja - tästä saa panna niin me sitten aamusella mentiin tiliin sen isäntärengin kanssa että kaikista nyt ottakaa jotta me maksetaan niin kuin maidot ja jauhot hän hän pistäytyy tuolla sisän puolella papiltahan se voi käydä kysymässä niin sanoo niin että ei mitään ei kerrassa mitään jos näette pappia jotta se kävelee tuossa kartanolla niin käykää sanomassa kiitos ja nähtiinhän se pappi käveli siinä sitten oli jo iso päivä
minkälainen mies se oli niin kuin näöltään se
se se oli iso mies oli
vanhako jo oli
jo oli vanha se oli siinä se käveli vaan eihän sillä ole siinä vielä papin pukua ollut kun se oli vain semmoinen vaan - näki kuitenkin jotta papin vaatteissahan se on takki oli jo pitkä ja ei se - siinä vain kävi ja katsoi siitä liiterin ovelta se katsoi kun on niin niin monta hevosta
nekö näitä Kajaanin rahtimiehiä kaikki oli jotka siinä yötä oli
ei ollut kuin me täältä näistä taloista ruvettiin yhteen niin että on hyvempi olla ajaa syöttöpaikoissahan se on mukavampi ja niitä ei ollut ne kun ei syönyt hevoset niitä niitä kasvia ei syöneet ne ne tuli niin huonoja niin kenellä olisi ollut hyvempiä niin ne pantiin tasajakoon ei sitä ei sitä ei siitä ollut niin jotta nämä on sinun ne sanottiin jo keskensä että mitä syö niin niin annetaan jotta joudutaan pappilaan on siellä joku tiesi siitä kertoa hän oli käynyt jotta siellä on reilu pappi ja oli siellä reilu kauppiaskin se isäntärenki neuvoi jotta siihen taloon teidän pitää mennä jos te oleksitte yötä siinä jotta siinä annetaan tuota siinä on heinät vapaat se on valtion ne hirveän iso tunkio oli keskellä kartanoa ja sanoi se kauppias jotta tuosta heinät ja eikä maksa mitään pankaa evääksikin vaan eihän niitä tee mieli paljon sieltä panemaan vähäsen itse kukin nakkasi vaan se yllytti että kuka vain saattaisi vaan kun kymmenenkin säkkiä pannaan ja ja jos se kun hevosen reki niin eihän siinä saata kun se jo melko korkea ennestäänkin minäkin vielä otin ryynisäkin sieltä kaupasta ei sitä sieltä sitä se ihmetteli ne junassa jotka antoi niitä jauhoja että kun ette ole ottanut eikö sitä ole talossa monta hevosta jotta olisi ottanut kaksi jotta olisi nämä mennyt että nyt nyt takaisin näin paljon joudutaan se Yli-Sotkamo on viimeksi se on kirjat on semmoiset joka asiassa niin kuin kaikki ja näissäkin missä se niin se on tässäkin kirkollisopetuksessa että se on viimeksi on koulupojat ja -tytöt ne ensin harotaan tuolta jossa on enempi täällä on vähempi minä olen ollut kyllä monessa tyttöjen ja poikien - sitä katsomassa minulla jäi silloin mieleen kun minä olin koulussa
te taisitte useinkin käydä rahdin ajossa tuolla Iisalmella
ei ei kun itselle vain haettiin ei sitä haettu sen enempi se oli vain kerta
no kun itselle haettiin mistä kautta silloin kuljettiin
siitä Kajaanin kautta ja niin kuin minä puhun sen tässä
Eikö tuosta Loan kautta kuljettu
siitä sitä mentiin vaan palattu ei luultiin että on huono tie kun tuli vähän semmoinen lauha ilma ja niin se olisi voinut tehdäkin ei sitä sen enempi tavoiteltu niitähän jo tuli kun ei ollut paljon taloissa ihmisiä ollut kymmenenkin säkkiä jos otti niin se piisasi kyllä jo siihen asti kun joutuu kun se oli niin kevättä se haku ja saihan niitä muutenkin se jolla rahaa oli vaan olihan niitä semmoisiakin vähempi jolla rahaa niin täytyi ottaa niitä velaksi se kirkolla tehtiin jo valmis kirja hänellä oli täällä edustaja tuo Eemeli Korhonen niin se teki jo kirjat sen kirjan kun nakkasi niin silloin siellä oli herra joka otti sen ja ne työmiehet oli erittäin jotka puski niitä säkkiä siihen ovelle
Tästä taisi olla kehnot matkat tuon Loan kautta
ei se ollut ei se niin kehno kyllä siellä oli hyvääkin vaan me pelkäsimme että se täällä lopussa sitten ottaa täällä Venäjänniemen seudusta tännepäin siellä oli huono tie kun sille ei siinä paljon liikettä ole Venäjänniemeen mentiin ja tehtiin ensimmäinen ensimmäinen ape tehtiin siinä kun siinä tiedettiin että siinä on vettä niin tuota niistä hallan panneista rukiista niin hevoset ei syönytkään annettiin heiniä ja syökää pappilassa se yksi mies tiesi niin jotta kyllä syö kun mennään pappilaan yöksi siellä annetaan jauhoja niitä söi ne ei ollut hallan panneita se sanoi sitten tuli yksi nuori mies katsomaan niitä työmiehiä kai se oli niin sanoi jotta pankaa te noita jauhoja niin jotta syö hevonen jotta niitä on tässä talossa kyllä eikö se me siinä joku sanoi jotta myisi meille sanoi jotta ei se myy ei se myy jotta se tuota antaa sillä on hyvin paljon noita torpparia se antaa niille semmoisia torppariakin oli me kävimme siinä jo lähempänä Iisalmea niin kymmenen lehmää kuului torpparilla olevan minä sanoin kun me kysyimme maitoa niin sanoi niin jotta vaan sitä on kyllä heillä ja me puhuimme jotta me menimme Iisalmen pappilaan onko siellä maitoa niin sanoi jotta siellä on kyllä liiaksikin
oliko se sen pappilan torpparia
- pappilan kuului olevan ja kaksikymmentä vielä vaan se kuului iso olevan siinä oli hyvin puhelias emäntä niin siltä varsin kyseltiin että siitä ei siitä ei ollut enää kuin kolme kilometriä pappilaan kyllä te osaatte kunhan tuosta lähdette se vaan piti sitä kuitenkin kysyä siinä lähempänä kun alkoi se pappila näkyä se tiesi se yksi mies niin piti sitä kysyä että mistä kautta tuonne olisi mukavin mennä niin se neuvoi niin sinne oli suora tie siitä pappilaan
itselle taisitte käydä useamman kerran hakemassa Iisalmelta
en en se oli ainoa niin siellä asti en minä käynyt
no mistä se tavallisesti haettiin niin kuin ostotavara
Sotkamon kirkolta
Siellä on kauppoja jo ollut
jo voi oli niitä oli sekin kauppa mikä minkä isäntä oli se kirjuri joka valtiolle välitti ne paperit niin sillä oli se oli iso kauppias sillä oli jauhoja kyllä vaan ne oli kalliimpia ja eihän se velaksi pystynyt paljon antamaan maailmalle vaan ne hommasivat kokouksen tottapa niitä oli niitä semmoisia jotka ymmärsi sen jotta kun tuolta saadaan velaksi ja semmoisella hiljaisella maksulla jotta ei se kerralla tarvinnut niitä maksaa vaikka ne sieltä haetaan jotta se oli semmoinen vuosittainen maksu niiden jauhojen nehän moniaat - haki niitä paljon liekö keinotelleet vaan eihän tuo ole sekään mitään kun siinä pitää maksuhan se tulee pian vaan ei se ollut ei se ollut rasittavaa sekään maksu se oli niin pieni kerralla vaan varma pitää olla vaan ei sitä kuulunutkaan sitä että siitä olisi tuota semmoisia ollut jotta eivät ole maksaneet jotta sehän tulee tuomiohan siitä tehdään ja peritään väkisellä en minä kuullut ollenkaan semmoisia
Niin että ne ihan mielisuosiossa
mm ja vaan se siinä tuli semmoinen niin että niitä rupesi sitten olemaan noita semmoisia savotan töitä sieltähän sitä sai sitä rahaa vähäsen ei sitä paljon saanut se oli silloin niin pieniä se maksu tuli se Raahen yhtiö joka otti täältä kaksisataa tuhatta tukkia
sekö se on ensimmäinen yhtiö ollut täällä
kyllä se oli tuo Oulu-yhtiö se oli ensimmäinen se se oli ensimmäinen minun isävainaa oli sillä herralla oppaana tuolla Kusialla päin kun kävivät niin se tähän kun tuli niin se sanoi jotta se jonkun verran tunsi kai minun isävainaata sanoi jotta sinä se joudat lähteä jotta kun sinulla on jo miehiä niin mitä sinä jotta tuolla kun katsellaan näitä metsiä ja hän ostaa jotta olen vain niin kuin oppaana ja mistä se tietää joka Kajaanista lähtee ja ei ole liikkunut minnekä sitä mennään eikä sitä tietä ollutkaan se oli vain tuota otettava keppi ja kävellä näitä kinttuteitä se on semmoinen kapea se kinttutie tiedätte kai te sen
no kyllä
luultavasti semmoisia niin sitten oli se herra sieltä Kusialta lähtenyt ja ottanut tuon hyvin oksaisen havunrangin ja tänne asti toi ja siinä oli piikki jäänyt minä kysyin jotta no eikö sitä ollut sukeampaa puuta teille kepiksi niin sanoo jotta no ei häntä tullut siitä minä tanhuan laidalta otin havuja oli karsittu ja hakattu niin siitä minä otin ja olkoon nyt ja tanhuan laidalle vei tässä oli navetta oli tuolla missä tuo kehikko on niin se oli noin päin ja talousrakennus oli vastakkata näin päin siihen se heitti sen se kuului olevan pehtori se mies en muista häntä enää sen nimeä olen minä muistanut sittenhän se tuli raahelainen heti se kun otti kruununmetsästä hirveän semmoisen summan niitä oli tässäkin niitä ihmisiä kesänsä talvensa kortteeria
täällä Kusialla päinkö oli niin kuin ensimmäiset savotat
niin oli sieltä se sehän ottaa semmoinen summa jo laajoja alueita kaksisataa tuhatta runkoa sinne asti se ylsi vaan se ei ei taloisilta ottanut ei se tarvinnut kun oli niin iso summa jo valtiolta ja oli vielä koskemattomat metsät niitä oli paljon semmoisia tervatynnyrin paksuisia niin paksuja tukkeja
olitteko savotassa siellä
voi hyvä ihme jo olin ja menetin itseni vähän kun rupesin nuorena riuaamaan kun ei ollut ruukissa ei ollut sahoja eikä itsellä ollut niin piti vedättää kokonaan joka on se on raskas siinä se tyvi niin se sanoi se minun kankimies että älä sinä nosta minä sanoin niin jotta olipa tuo niin raskas jotta näytti jotta kärpäsiä on silmissä niin sanoi jotta se on silloin liikaa että sitä ei pidä ruveta kasvavan niin paljon että siitä tulee paha sittenhän minä heitin sen vähemmäksi sittenhän ne tuli sahatkin jo olin olin minä
sitä ei ollut sahaakaan aluksi
ei ollut yhtiöllä vaan niitä tuli heti Sotkamoonhan ne tuli semmoista sehän pitää olla pitkä saha semmoisille puille niin niissä oli isojakin sahoja vaan kun oli tässä varasto niin me vaihdoimme aina minkälaisen tarvitsi tähän tuli ne kaurat ja kaikki tarpeet oli tässä oli luhtirakennus tuonne päin oli niin siinä oli ne varat minä pääsin siihen niitä jauhoja antamaan ja niitä kauroja herrat oli usein tässä niin ja Kusiallekin kun vietiin niitä tavaroita niin ne vain lapun antoi että niin monta säkkiä sille ja sille joo minä pääsin kuitenkin niin että minä jonkun verran jo osasin siitä kirjahommasta kirjoituksesta niin minä aina aina pääsin semmoiseen helppoon kohti kun tuli semmoinenkin kun niitä mitattiin ympäri maailman ne olisi minua jotta minun ruveta heidän roikkaansa minä sanoi jotta en minä en en rupea ympäri maailman hiihtoon ei se ole kevyttä joka on vähän hiihtänyt minä näen vei ne moniaita kertoja minä sanoin jotta en minä rupea rahasta minä sanoin niin jotta en minä en minä välitä enkä minä jaksa hiihtää kun en ole hiihtänyt paljoa niissähän oli hyviäkin hiihtäjiä kun ne toi ne roikaleensa sieltä Raahesta asti
siihen tottuneita miehiä
no tottuneita jotka ei pelännyt mäkeä eikä mitään tästä on hirveä mäki tuonnepäin niin minä luulin kun ne oli tuota ei ollut täällä olleet niin jotta minä sanoin niin että moniaalle miehelle en minä kertonut hänen suuruudestaan vaan minä sanoin niin että tässä on vähäsen semmoista niin kuin mäen nystyrää niin niin se sanoo kun tuli niin jotta ei se ollut nystyrä että siinähän tuota vesipä tahtoi silmästä tulla kun hän ei ole ennen nähnyt vaan siinä oli hevostie niin sanoi jotta se se auttoi paljon jotta siinä saattoi olla niin jotta jalakset vain latuna vaan siinä pitää olla iso mies joka tohtii siinä olla pieni mies tohdi niin hajottaakaan itseänsä koko lailla pikku mieshän se kyllä menee sitten eri lailla ei siitä moni mennyt ennen kuin kaatui se oli aina puhetta kun ne tuli aina iltasella syömään jotta kuka kaatui ja mikä siinä oli vikana oli semmoinen aita pisteaita näin se oli lähellä sitä tietä ne oli purkanut senkin ja sanoi jotta tuohon se joku tappaa itsensä purkanut sen aidan siitä veräjän poskesta pois se kun oli tuolla se työpaikka ison näillä seuduin niitähän oli joka talossa niitä ihmisiä niitä kämppiä ei ollut kuin yksi vain täälläpäin
missä päin se kämppä oli
se on tuolla tästä on sinne saattaa nelisen kilometriä olla salolle hyvän metsän laidassa siellä oli siellä vaan ei siihen oikein ne tarttunut hätäisimmäthän sitä piti mennä sinne taloissa ne reistasi olla jos oli pitempikin matka meillä oli liiaksi pirtti oli ainakin täynnä vaan meillä kun oli pirtistä lähtien oli tuonnepäin oli kolme kamaria oli niin me itse oltiin siellä ja ne vieraat oli pirtissä
kestikö pitkään tuo savotta kun niin iso oli
voi herranen ihan lähelle kesää niin että Maarian aikana vielä houkuttelivat tässä oli joku toinen hevonen semmoinen joutilas minuakin houkuttelivat jotta lähdehän sinä sinne jää niin hyvä puska houkuttelivat jotta rupeahan ajamaan jotta sinulla on hevonen että pääsee tuota umpea vaan se oli raskasta mennä sitä oli paljon lunta ja se kovettui vielä niitä oli niitä suntapäiviä että se oli kovaa mennä se piti olla se hevonen joka pääsi umpea semmoinen kohtalaisen iso eihän sitä pienellä pääse minnekään
sehän tosiaankin hevosellakin tuo kulku on erilaista talvella tuolla metsässä
voi hyvä ihme eihän se on se kun no tie kun saadaan niin sittenhän sitä siinähän tulla nujuuttaahan sitä vähäsen vaan eihän se ole nykypeliä ajatellen ei mikään
miten ne noita teitä niin kuin hevostietä laittoivat sinne metsään
se vain niin jotta se veräjä että siitä pääsee muuta ei mitään tehty ei kaapaistukaan no paljon kun oli ajoa niin sitten oli semmoiset miehet jotka kuokkivat jos siellä tuli semmoisia nyrjähdyksiä niinhän sitä tahtoo tehdä niin sitten jossa paljon oli oli se meidänkin matkassa kun niitä oli niitä nälkäisiä ihmisiä silloin joutilaita niin se sanoi se kun meillä oli se herra kortteeria niin sanoi jotta ota noita roikkanoita jotta elää he edes matkaasi jotta tekee ne jotakin ei ne palellu kuitenkaan olihan niissä tekemättömiäkin ne ei jos olisi ilman ollut että olisi tarjennut niin ei ne olisi kyllä paljon kälpäillyt työhönkään kun tuotiin sieltä Raahesta aivan semmoisia jotka ei ole ollut eläessään metsässä kun tehtaalta tuotu siellä seisoi tehdas niin herratkin oli semmoisia jotta ei ne ollut ollut paljon niissä tukkitöissä vaan niistähän tuli kun niissä oli oppineitakin työnjohtajia oli niitä kyllä piisalle asti vaan ei niin oppineita kuin nykyään on tukkiherrat jotka tietää jo ihmisen joka puolelta ne jo kävelystä näkee nykyiset herrat jotta kuka se on työmies
niinkö näkevät
näkee ne on ne niin viisaaksi tullut
oletteko ollut paljon savotan ajossa
olen minä monena talvena ollut
no tiethän laitetaan nykyään jo paremmin
niin en minä ole sitten ollut kun ne tuli ne hyvät tiet en minä ollut kuin niissä huonoissa savotoissa siellä olen siellä käynyt siellä Kusianjärvestä vielä eteenpäin sielläkin oli Viitavaara-niminen talo Ahlström Ahlström sai kengillä sieltä ison talon ja niitä puita vielä vedetty tänäkin talvena
se on vielä tätä Sotkamoa
niin Kuhmon puolta toki se on vaan Kusia ei ole se on Kuhmon puolella se on se on niin rajalla justiinsa sielläkin olin minä yhtenä talvena
no sehän tukkitiellä kun sattuu mutkia ja tuommoisia tuommoisia vitalikkorinteitä niin sehän on hankala ajella toisinaan
sielläpä tuota siellä oli hyvä tie siellä korjattiin myötäänsä oli monta miestä sillä oli iso törmäkin oli
no miten ne tuommoisen törmän paikan laittaa
no se kun on jos on hyvä niin se teloitetaan jos siinä on pahoja kohtia niin siihen pannaan puut ja ja lunta selkään ja havuja ja kyllä ne saa kun niitä on miehiä ja herra lie semmoinen joka katsoo perään että se tulee hyvä - sielläkin oli niin jotta oli suuri mäki lopussa järvelle putosi jyrkkä mäki niin siinä piti olla ainakin jarrut reessä että ei mene liiaksi
Jysähteleekö siellä reki puihin kun ajetaan
ei ei se on siksi leveä tie ei siellä jos kaatuukin niin ei se puuhun vielä käy se on tehty niin leveä semmoinen varsitie jolta paljon kuljetetaan niin ei siinä saa olla mitään ja vesi ajettiin paitsi rinteeseen ei ja siellä onnisti niin hyvästi jotta siinä kulki puro pitkät matkoja niin sai sen veden niin heti aina tielle se mies joka piti sitä tietä kunnossa sehän oli monta miestä sen vei kaksi miestä oli ja hevonen joka sitä vettä völjäsi pumppu oli ja puro kun oli niin siinä oli reikä ja siitä pumpattiin ja ja se lähti aina ajamaan siinä kyllä oli liukas kun ei olisi tuiskua ollut no se oli taas kun tuli tuisku niin se oli taas tehtävä se vesi ajettava ja korjattava josta oli tullut pahoja kohtia oli siellä monta miestä siinäkin ei se ollut kuin neljän kilometrin matka
Varsitie oli hyvä mutta miten ne oli ne pienet tiet siellä metsässä
voi - itse minkälaiseksi tekee vaan eihän niitä jouda tekemään paljon se - joka sieltä niitä harsoo ympäri metsiä ei se ei sitä saa sieltä paljon tielle vaan siinä pitää semmoinen konsti tehdä että tielle haalataan ja sitten hyvän tien päälle kun pääsee niin sitten siitä lisätä
niin tiellekö ensin haalata
niin joku kuorma jotta on mitä panna lisää niin semmoinen se on se se homma
no siellähän on äkkimutkia ja tuommoista niin miten siellä temppuillaan jotta ne saa tukit ihanko niitä reissä kuljetellaan tukkia
niinpä tietenkin en - ei - ei minulle ollut siellä tukkia silloin ei ajettu kuin pölliä sehän menee melko mutkaista - pöllikuorma kun eikähän sitä ole siitä isosta kuormasta puhettakaan salolla jossa on paljon enempi luntakin kuin oikeassa paikassa se tunnustaa ihan Suomen saarnalta kun tästä lähdetään esimerkiksi kirkolle päin niin lumi vähenee niin paljon että siellä olisi siellä ette tiedä Karppalaa että tiedä
emme tiedä
siinä missä on kaksi taloa josta välitse ajetaan sieltä kirkolta päin kun tullaan
Kaitainsalmen tällä puolenko
niin kaksi kilometriä salmilta siinä on kaksi taloa ja siitä toinen jää toisen puolen niin niin se ihan näytti jo - kevättalvella että täällä ei ole hetikään niin paljon lunta kuin näillä seuduin sitä joka metsässä liikkuu en minä ole enää liikkunut mennä talvena siksi kuitenkin kuljin aina jotakin muiden reissä niin ja sitten ne sanoivat nuo tuolta mitkä aina tulee kun tästä kulki kouluauto joka päivä ne sanoivat jotta lähdehän sinä lähdehän sinä meille niin näet sinä lunta minä sanoin jotta olen minä jo maailmassa nähnyt sitäkin ei se huvita paljon sekään vaan hanki olisi huvittanut vaan ei toki tullut tänä keväänä kuului se hiihtohanki olleen yhden aikaa vähän vaan en minä silloin pystynyt hiihtämään minä keväällä hankea myöten hiihtelen muina keväinä olen hiihdellyt se on niin mukava hiihtää poikasenahan minä hiihtelin paljonkin kun katseltiin niitä teeren soitimia semmoisia sitä ennen tehtiin
noita pölliä kun ajettiin niin kahdet reethän ne oli silloin
niin siinä vielä vauhkanat joka on melkein kuin kuorma kun ne pannaan päälle
vauhkanat
niin siihen pannaan poikkiteloin
nyt selvittäkääpä ihan tarkkaan kun en tunne tuota
sitäkö vauhkanaa ne olisi kyllä tuolla valmiit tuolla tuossa toisen huoneen seinällä
tehdään nyt tässä ensin noin puheella
niin no se on sillä tavalla jotta kun se tehdään semmoinen niin että siinä pysyy se kaksi rekeä olemaan pääksetysten nuoralla kiinni niin se pannaan sitten ne vauhkanat pannaan siihen jantta kun on täällä ja toinen on täällä siihen lyödään ne vauhkanat ja sitten ruvetaan latomaan pölliä niille ja ne sitten se kulkee se homma se ei muuta kuin siihen ruvetaan sitten latomaan ja sittenhän se riippuu minkälainen se on se tie kun lähdetään siinä tulee väki paljon kun olisi tie vaan eihän sitä metsässä joka rytyää niin eihän siellä paljon saata kerralla panna vaan sitähän völjätään niin kuin niitäkin äsken minä sanoin niitä tukkia jotta tuodaan sinne jotta sitten pannaan kun päästään paremmalle tielle siellä on semmoistahan se on se homma
oletteko reslasta kuullut
olen olen nähnyt särjettävänkin reslan kerran oli minun isävainaa ja niitä tukkiherroja kun täällä oli ainakin ja se oli semmoinen ryyppymies niin sitten niillä herroilla kun oli semmoisia keskeisiä juominkipaikkoja tästä kun lähtivät aina jossa pidettiin niitä iloja minun isä ja se tukkiherra kun lähtivät sillä reslalla ja resla oli - kaatunut ja särkynyt oli toinen laita oli lähtenyt pois se oli niitä vanhan kansan - resloja ei se ollut näitä nykypäivien semmoinen lyhyt pulkkero joka ei paljon tarvinnutkaan kun kaatui semmoinen se ennen oli se ajoreki nythän ei ole semmoista enää ne on - pitkät pitkä pitemmät reet ja siinä kun se lyhyt reki oli niin se oli niin kuin pulkka vain ja justiinsa kaksi henkeä kun tänne perään pantiin ja istuin oli jo täällä että justiinsa se istuimeen passasi tämän istuvan jalat niin lyhyt niin kaatuuhan se semmoinen ja ne liekö olleet humalassa ja reistä oli laita lähtenyt pois niin me sanoimme jotta on hyvä jotta tuo särkyy että saa paremman ja sinne se oli jäänyt miten minä en muista jotta miten ne on tullut pois sillä juhlavieraat lähtenyt
tuolla Suomussalmella puhuvat pöllireslasta lieneekö se se sama kuin nuo vauhkanat täällä
sama sama ei niitä muuten saata kuljettaa sitä saa sanoa vaikka miksi sitäkin peliä vaan kuitenkin sillä on viisas kyllä kuljetella niitä
oletteko itse rekiä tehnyt
olen työrekiä tehnyt vaan en pankkorekeä olet tehnyt
työrekiä minkälaisia rekiä olette tehnyt
semmoisia joissa on neljä pajua ja ja siinä on se painetaan jalas koivusta semmoinen minkälainen on paininpuu miten on viisas ollut se paininpuun tekijä se riippuu siinä
siinäkö siinäkin mallissa on
voi hyvä ihme minä sanoin siellä kun olin siellä Kankarissa niin minä sanoin kun siellä ajoivat pölliäkö vai halkoja ne ajoi koululle moniaalle niin siitä kun olisi pitänyt neljä kilometriä kävellä niin ne sieltä minun menopaikastani päin oli muuan mies ajoi koululle halkoja niin minä kysyin jotta pääseekö tässä vaan tässä pääsisi ja se ajoi siitä minun käymätalon - ohi niin minä sanoin niin että ei ole täällä puolessa sitä ei ole paininpuuta jotta on niin pöljän näköinen tuo - rein tämä kun ihan vain pikkuisen näin oli ja vielä niin puisevia niin sanoo niin että onko sievempiä teidän puolessa minä sanoin niin että meidän puolessa jos tämmöinen törsilö on niin silloin joutuu uuniin jotta ne ei kyllä siedä silmät jotta niin puisevatkin sitten äläs tuo nekin semmoisia pienen talon ihmisiä ja siinä jotakin ajavat niillä niin kuin halkoja kun sattuu olemaan niitä puita niin se poika ihmeissään että mistä se siellä saadaan se paininpuu minä sanoin niin jotta on noita on noita näidenkin talojen metsässä siksi puuta että saa paininpuun niin jotta no ne ei täällä osaa kun se tuota missä on paininpuu niin se tuota haetaan toisesta talosta minä sanoin jotta vaan minä en tuommoista kyllä hakisi että varmasti minä saisin paremman onhan niitä petäjiä ja kuusia täälläkin - köykympiä vaan siinä ei kuin pikkuisen vain lepotti vain jotta sehän menee aisat kun on se on niin vähän sitä nousua vaan sehän kun on hyvä paininpuu niin se on korkea täältä se on mukavan näköinenkin samalla silmille
milloinka olitte siellä Kankarissa
montako vuotta hänestä lienee kyllähän siitä saattaa onko se nelisen vuotta on siitä neljä minä kun menin täältä ei se kyllä ei se ollut joulun pyhät vaan jälkeen se oli niin se kun tulee siihen siinä on koulu oletteko käynyt siellä
missä päinkään se on en tiedä
siellä Kankarin sieltä kun siinä tiedättekös sen aseman
en tunne
niin - ja sitten paljon saa viitteitä vaan siinä on sitä sanotaan Kankarin asemaksi ja siellä on se minun tyttö siitä eteenpäin neljä kilometriä niin siihen koululle völjäsivät halkoja omista metsistään urakassa
onko se täällä Vaalan pitäjässä
siellä se on justiin eihän siitä ole Vaalaan enää kuin mikä hänestä lienee ei se kaukainen ole olen minä ajanut siitä Ouluun niin sitä ei tullut ei tullut minun ostetuksi sehän kannattaisi paremmin ostaa kun sillä välillä ei siellä ei saa autoa ja minä en jaksa kävellä niin minä siinä oli kauppias niin se sanoo niin että on se tuolla kauppiaalla auto hän lähtee sitä sanomaan jotta vie sinä tuota se estelee että hän ei joutaisi siihen rupesi se kauppiaan emäntä sitten ja sanoi niin jotta mikä sinä et mikä sinulla on että et jouda niin sanoo niin että kun hänen pitäisi sinne ja sinne joutua kaupantekoon niin sanoi se emäntä sanoi jotta vaan sinä joudut semmoisia kauppoja mitä sinä siellä saatkaan jotta viehän tuo no lähtihän se kuitenkin minä sanoin siinä mentyä minulla oli toinen mies kanssa minä sanoin niin että ei me ilman tahdo veikkonen teitä jotta on meillä penniä sinne on tie sinne on tehty tie siitä isolta tieltä siellä on hirveän julma - semmoinen otettu karia aikoinaan ostaneet talolta semmoisen joka oli niin kuin vuori vaan se on alennut kun siitä on niin monta vuotta jo otettu karia siitä ajetaan ympäri rautatietä rautatievaunulla otetaan siitä vuoresta se on semmoinen vuoren mallinen neljätoista metriä korkeana pidetään sitä josta otetaan semmoinen on siellä
että reen malli oli tosiaankin semmoinen pöljän näköinen siellä
oli minusta näiden näin puolen tämän puolen rekiä ajatellen
no selvittäkääpä tuo reen teko niin kuin tämän puolen mallilla minkälainen se paininpuu pitää olla
sitä pitäisi antaahan minä ajattelen missä se on niin meidän täytyy käydä katsomassa mihinkä se on mihinkä se on vienyt tuo isäntä sen meillä on kyllä hyvä
no katsotaan sitten jälkeen vaan tässä puhutaan nyt ensinnäkin
se kun tuota tuodaan koivu tuolta metsästä ja veistetään ja sen saattaisin vaikka olisi puukko ja puuta niin näyttää minkälainen pitää olla kun se pitää olla tästä kun se lähtee näin niin se pitää myötäänsä hienota ja siihen tehdään sitten tulppa miten pitkä se aiotaan tehdä ja tuohon tehdään semmoinen hauhka että se siinä paininpuussa ottaa kun naula pannaan niin se ottaa kiinni tähän ja sitten sitä ruvetaan painamaan ja siihen pitää jos se isona aiotaan painaa niin siinä ei siihen pitää akatkin painamaan hankkia sitten kun sitä painetaan se jos se paksuna painetaan se on raskas sitten lopussa painaa kun se täältä täältä isonee vahvenee se on täällä - hieno se menee tähän asti liukkaasti vaan sitten kun se vahvenee niin se se pitää sitten jo minä kerralliselta mieheltä kysyin se oli vanha mies nuorempana kysyin jotta no millä voimalla tämä on saatu näin hyvä jalas sanoo jotta akkojen voimalla toki jotta siihen kerätään lihavia emäntiä niin painuuhan se eihän siinä auta mikään että katkeaahan se vaikka minkälaisen panisi silläkin oli itselläänkin hyvin lihava ämmä sen kun on völjännyt sinne koivun päälle niin painuu niillehän minä kanssa selvitin en minä sille se oli poikanen se joka se ajoi niin sillä pahalla reellä vaan siinä sillä missä minä asuin niin minä sanoin niin että ei ne ollut siinäkään hyvät ne reet vaan oli vähän parempi jo eri mukava se on semmoisella ajaa joka on
no siihenhän pitää koivu valita oikein hyvä
valita hyvä koivu niin jotta se ei saa olla oksainen siitä ei oksaa saa siinä olla mistä se tehdään se - jossa painaa tällä välillä ei oksaa sittenhän sitä saa olla siellä jotka tulee sinne jalakseen jo johon istutetaan kaplaat sen välin en muista enää sitä montako se on senttiä aina se väli vaan kun neljää panevat moniaat työrekeen kaplasta ei meillä ole ollut en minä ole tehnyt semmoista kun kolmikaplaisen ja se oli luottanut kun ei ole ollut niitä niin vahvoja ajojakaan saahan siihen semmoiseenkin kolmikaplaiseenkin jo kaksi metriä halkoja poikkiteloin kun on tie semmoinen kun tuolta kun on tukkia paljon ajettuna niin se kun oli laitettuna niin semmoinen tie kun olisi se on tasainen
sehän ei saa vissiin sälöillä siitä
ei ottaa se toisinaan niin jotta siitä on vanhaan aikaan tehty rasia se kimpoaa siitä niin mukavasti kun se lähtee painumaan näin niin se tuossa katkaisee ja sitten sitä sälöö kun repii sinne kylmälle asti niin niistä ennen vanhat miehet tekivät rasian
siitä pinnasta
niin rasiahan on semmoinen minkälaisen tahtoo tehdä
no se ei pilaksi vielä jalaspuu mennyt siinä
ei se mene jos siinä on varaa vaan olisihan se se ei ole hyväkään jos se tuota painetaan sen pinnan kanssa se on hyvin kimmoisa sitten ikänsä sillä on voimaa kun se pinta jää vaan jos se vähäsenkään repeää sen rasian kuoren niin se on mukava on se meillä painunut sillä keinoin jotta se on jäänyt se pinta siihen
no ennen painantaa painantaa lämmitettiinkö sitä
voi lämmittäähän se pitää sille eikä muualla kuin leipiä kun paistetaan niin se se hautoo hyväksi
pitkään uunissa pitää
niin kyllä se antaa tietonsa joka niitä on tehnyt ja painanut niin kyllä se tuntee jo siitä pirtin hajusta se haisee semmoiselle minä kun isänisä isänisä oli kanssa se rekimestari ei minun isä ole tehnyt se se on tehnyt viisaampia töitä kauppoja piti ei se tehnyt niitä semmoisia töitä se oli semmoinen tekijä että se ei vasuaan saanut valmiiksi sillä jo meni ajatukset muihin hommiin kaikenlaista minä olen tehnyt vasun vaan minä olen kuitenkin tehnyt valmiiksi jos ei ole semmoinen ahdistava kohta ollut jotta piti lähteä vaan sillä jäi monastikin astiaa kun rupesi tekemään niin jos se ei mennyt mieliksi niin se nakkasi menemään ja toisella kertaa kokosi sitten kun lauhtui semmoinen oli minun isä se oli
no tuohon työrekeen siihen tuli vielä muutakin kuin nämä jalakset mitä kaikkia siihen tulee
kolme kaplasta näin näin pitkillä matkoilla tämä näin ja tämän päälle sitten kausto ja sitten kainalovitsat kun se nyt se on se käppyrä niin se pantiin ensimmäisestä ensimmäisestä kaplaasta niin siitä pantiin se joka vedettiin tänne painimen yläpäähän kun se näin täällä on niin tuonne noin ja se pantiin ennen puusta ja näreestä vaan ei sitä nykyään ne pannaan raudasta
niin kainalovitsat
mm
mitä ne toimittaa ne kainalovitsat siellä
no ei pääse oikeamaan sehän menisi sitten niin kuin ne Kankarin reet niin pöljän näköisiksi ei sitähän se toimittaa ja sehän on monesti siinä kuurtona heiniä hakiessa ja muulloin siihen nakataan siihen noin pari ennen kun oli heinät suovassa niin siitä vain se tuki otettiin ja tuohon noin ja tuohon alettiin latoa niitä heiniä
sopi jo siihen siihenkin vähäsen
sopii kun se häkki pannaan niin siihenhän jo laidat on jo sitten siinä heinille
minkälaiset oli saverikot
se oli minun aikana oli enimmäkseen koivusta vitsasta ja se se se se kyllä vei jo vähän tarmoa tuota semmoisilta poikasilta varmasti jos se katkesi metsässä se ja piti sitten tehdä saverikko uusi piti tehdä jotta saa aisan kiinni ja se ei joka miehellä lähtenytkään se vitsa väännetyksi metsässä
Talvella
niin
miten se laitettiin se vitsasaverikko
no tähän - tähän kaplaaseen tähän ensimmäiseen niin tähän vain
se kaplaaseen kiinni
niin ei sillon ei sitä ollut rautaa ei mitään niin kuin nykyään on rauta pannaan ja eikä - eikä metsässä katkea semmoinen sehän meillä oli renkipoika heinään laitettiin niin sanoi niin jotta saverikko katkesi niin tuota se tuli tyhjänä no tietäähän ei se ei se äkkinäisellä pojalla niin se ei väänny vaan minulla oli sitä mahtia kyllä minä kun näin kun meillä oli isän isä oli hevosmies minun kaveri kun meillä oli kaksi hevosta niin se näytti niitä mahtia saa sen kyllä talvella jos on mahtia vähänkin vaan eihän sitä poikasilla ole
eikö ne pitänyt varalla niitä saverikoita
no niitähän oli niitähän oli siinä - pantiin siihen kun se on tuossa se tuommoinen niin tuossa kun on se sepipaju tuo niin niin niin niin tässähän niitä oli niillä oli moniailla oli montaa sitä kiekuraa - väännettyä pirtissä jo varalta sehän oli hyvä asia vaan ei sitä ollut pojilla puolillaan se on toimeliaisuuden merkki se
niin että varautui jo
niin se on kun on toimelias muutenkin niin se tekee senkin ei minulla ollut no oli sitä sillä minun ukilla niin oli niitä sillä hänen reissään ne oli jos semmoista vaan ei meillä puuttunutkaan se tehtiin niin hyvät hyvästä vitsasta ja pirtissä kun se tehdään ja sitten liotetaan niin se on niin luja kyllä että ei talvessa monta tarvitsekaan eikähän sitä paljon tehty muuta kuin ne omat halot ja heinät vedettiin ei niitä ollut niitä -